स्कुल, क्याम्पस, विश्व विद्यालयमे बहुत विषय पढाइ हुइतियाँ। यहाँ मै सकेसम्म बहुत ढेर शैक्षिक विषय भरिन नाउ बताइ जाइत हुँ। जैसेकिः भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, वातावरण विज्ञान, खगोलशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, जीवाणु विज्ञान, जैव प्रविधि, वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र, आणविक विज्ञान, गणित, वीजगणित, ज्यामिति संख्या सिद्धान्त, तथ्याङ्क, गणितिय तर्कशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर इन्जिनियरिङ, विद्युत इन्जिनियरिङ, रोबोटिकस, साइबर सुरक्षा, डाटा विज्ञान, नेटवर्किङ, चिकित्साशास्त्र, नर्सिङ फार्मेसी, फिजियोथेरापी, आयुर्वेद, होमियोप्याथी, दन्द चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, मनोविज्ञान, पोषण विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनितिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, अङ्ग्रेजी, नेपाली, लेखा, कानुन, संविधान, अपराधशास्त्र, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा, वन व्यवस्थापन, बाली विज्ञान, फेसन डिजाइन, शारीरिक शिक्षा।